E solon nigna ki hatati miu ranga tra <hesitation> parparu ranga. Te tra niati tar ako mas yatiengu ranga tra mamana han te kani bougainvile. Hatani nami buin bte lanmi siwai. telanmi nagovis me yantuein twina. Akue ngil ngil yati nigi traha tela gaku tra toa han. komas yatinigi traha mete mar ha raranga gno megaku a rebna te kari. rebna timni la ta ma man ta makum temne yateru hakala. Komas, nonte mas yati megaku. tela gaku i nagovis. ko mas yati enugu aka ni nagovis. tela gakui siwai komas yati enga ka ni siwai. Nonte mas kamna man- man- mante mas koteri baga te hatati enga man ranga. Gemas langa tra man toa man makum hena baga temas kamna man toa man katun te ka bena man han han bte hatots enuga man ranga. nonte nga bla menen. Ko solon ngilin yate nig u ranga mamanu ken ranga. A noni ku naha te kte nuku bakute yati nigi bte yatin ranga gno menga katun tra tana makum